No, chista fussi na risposta sicca ma pi jinchiri la ghiotta dicu però ci ni sunnu assai pirsuni chi pensano d'aviri sempri qualchi cosa di assulutu, cirtizzi assuluti. Nveci nun è d'accussì, di sta cosa n'avvissimu a farini na ragiuni.